Yoo oli babé simano surubo jimiré surugo sa- sa sara éjoole sen sara élunlum. Naŋ sara éjoole, sara éjoole oli na jijoow jinaaf. Bémundum jibéét émano, jiruuk, juruuk jifaak, jijoow énaaf bujaal, jinaaf bujaal, gukoña gagu gubuuc, gujoow guca gujoow gucaal. Gunaak yo ja ékumasé ébéjuul gulé, guyiim gutébuul bu sundo, guték yo, guték yo gufaak, guhaayén yo guŋayo bunémasiin émasiin yayu nétuuŋ, jétébuul bu sundo jiŋa jicohoo. Sara élunlum so injé imiit, oli funoom écimé di jinomul jicohoo éém